Në Rusi, muzika klasike dhe arkitektura e kishave ortodokse, si Katedralja e Shën Vasilit, pasqyrojnë një histori të pasur kulturore. Festat si Krishtlindjet ortodokse dhe Maslenitsa janë momente festimesh dhe traditash.